<hesitation> Biby zaigny <hesitation> maro karazagny. Ôhatra zah zao hitanisa mitomboko avy amy le helihely juska am'lehibebe ai. Le helihely zao misy tsingôtro de vitsika de lalitra, misy koa o <hesitation> angidigna e, voangoro, de misy ôhatra kandrôndro, de kivà amboa zaigny, mitovy fô, de misy koa zaigny lambo, aomby, de misy koa ny ôhatra cheval de misy.